Menga yoqadigan ovqatlardan biri bu-steyk. Juda ham qimmat, chunki mol go'shtidan tayyorlanadi ya'ni biqin joyidan. Eng qimmat joyi bu go'shtning. Chunki judayam mazali bo'lib pishadi, hamdayumshoqqina bo'lib pishadi. <hesitation> Bundan tashqari, judayam foyday-foydali, proteini ko'p. <hesitation> Shuning uchun ham bu taom juda qimmat hisoblanadi.